I loko o koʻu halepule, ʻo ka helu ʻumikūmālua he helu koʻikoʻi loa. Pili kēia helu i ke aupuni a i ʻole ke kaʻina kūpono i ke ola. Inā hahai ʻoe i kēia helu maopopo ʻoe ʻo kēia kekahi kekahi kāhua no ke aupuni a me ka holomua pono.